आज के वक्त म पहिले के हिसाब से बहुत अच्छा दवाई के व्यवस्था हो गइस हे काबर की आज मेडिकल साइंस आगे बढ़ गए हे त पहिले जैसे महामारी म बहुत आदमी मन के महामारी म आबादी घट जात रहीस आऊ आज ऐसन नो हे।